संतुलित शाकाहारी खाना आज कल खाना चाही पनीर, मशरूम, हरा मुंग खड़ा, सोयाबीन खाना चाही अउ ख़ासकर मौसमी सब्जी, सलाद, टमाटर, मूली, गाजर, भाजी को शामिल करें के चाही।